Wameɭoyahe éraśun. Éraśun eluuse mimoṗomo: eɭayenamooġo, niraśulo, nikunendo ibolaili, nikunelo kaɭo éñi neɭaĩ niḃakazunimi. . Wameɭoyahe éraśum. Éraśum, doiniġaɭo kañi, kañi kómuġueɭe, nuġuxunen, wameɭoyaġaxune. Wañexune nina déraśudii, nídi mma, niźaniraśu. Amiñaraśu, kikã kíġi kuñaḃanuġuɭaĩ nihaŋunilaaġo. Mómuhaŋuġahuyen ñiñaxuno ñíñi: moimibaraśu. Éraśue meḃaye, aminae, ninawañi níḃelo, ñaxuno niraśu móimeraśũhe. Aḃaan ninae nikunen buḃõ areminiḃo, buwõ, boḃinii mímiwa mororiiŋo. Ninamo nikune éraśũe, aihaŋune nikunenie, doimiikaɭaen. Kakunenie, niraśunie, nikunenie buwõ, sinna moinimokaɭayen.